Kwenta na'nin' ñan' sani si ñaan rruhua min ta'bi' na'nin' ñun' nga 'ngo sepillo si ta min si ataj 'ngo doctor sisi kun' ni, ta'bi' na'nin' ñun' chaa ta ta nanj cho' 'ngo nihia sisi bbij berta cho' ni bbij berta na'nin' ni sisi ba'ninj berta cho' 'ngo kwi ba'ninj berta ta'bi na'nin' ni, si ataj nej tukua konoo' min si ta'bi na'nin' hiaj a'hioj ni tata nanj cho' sisi si na'nin' ni katu chuku ñun' ni, kahiu ñun' ki'hia ni namin mahiaj ñun' ki'hia ni, ta taran' ta min 'ngo si hia si kihia sisi si kina'nin' ñun' ni bé chii ta tukua konoo ataj nej, hiaj a'hioj ta'bi na'nin' nej ta ta nanj cho' 'ngo cha nej ta ta unn si nga na'nin' ni, chaa ba'ninj heabi ta'bi natuno' 'ngoj sisi síj kinabij riñanj chaa ba'ninj heabi tan ni, ni ba natuno' a'ngo sepillo ta ni kiri' na'nin' ñun' ta ni ka sa' ñun' ataj nej tukua konoo.